<noise> Io môa zeigny arakaraka karazagny legioma, fô <noise> ny ankabetsahany ankamaroagny zany, legioma eo amin'ny rôa andro akeo izy dia efa hitanao fô, miôva zay <hesitation> lokony, ohatra misy malazolazo de igny zeigny ahafantaragnao fô, efa alaky tsy hanjary hoagnigna.